ईजिप्त। साडी उजव्य पानात घरान सारंग जाय अस्तां आसां असा थाई। आपल्या दर फुडक्यां ऐदाना पुरों माटें दवराप मुँजे बविष्यां तुमका खूप पैशे मेलोंग शकतात असा तेंची मान्यता असा। "औझोमेट मरकबिय" तां तेटुन मध्य रती जोवन ब जेवप न्हू, पण थोडे त आसे काय काय पदार्थ अस्तात तेत फक्त खाऊपाक अलाउड असा। जसें कि फुल मेदमेस (मॅशड फावा बिन्स) आनी कोशरी (शीट आनी मसूर)।